ഹാ അന്ദു പേന്ഗുഇനേന്ദു നമ ഉന്ജേ രേഥിത പകിഏന് വന്ദതു പനോലേഗ് ഐക് ഐന വേന ഐന കര്ന വന്ദു। കര്ന അന്ദു പന്ദുന്ദ പകികിപന കേല വന്ജേ വിസിസ് തേതേ അവോ പേന്ഗുഇനേഗ്ല വന്ദു വൈസിസ് തേതേ കേല। വന്ജേ ഉദഹരനേ പനുപേന്ദു വന്ദ അവോ। <hesitation> ഗുദു കതു വന്ദു ഭുക കേതി ഇധിദു വന്ദു അവോ ഇധിദു। ന കേതിഗു ഐന തുക്ക അവോ മരിഗല ഐന തുക്ക ഐന। സന്കുന്ദു ഐകേല ബേതേ പകിലേ ഇപനന്ഛേനേ രേക്കേ। ലുന്ദ അന രേക്കേത ഹോ ഹരിഏര അപുലേക്കു അന്ദ ഹോ। ഇഏപ ഇല്ജുന്ദു അ ഇല്ജനഗ അ ഇകിപന രേക്കേ അവോ। ഇഉജപുന്ദു അ ഇകിപനന്ഛേന ഹവ ബഹവ ബുക ദേഹ। രഛനേ ഐന വന്ദതു നഗ ഐകു ദാലിഥു ദായന। ഐജന്ദല അവോ സമുധതു ഇജുന രീഥിനു ഥുവുഥു। നമ ഐന ഉന്ജേ വകിന് വനുഥു കന്സിദേര മന്പുരി।